<hesitation> Italie koa zany raha zay mampiavaky an'Italie koa am' kolotsaina resaky sakafo, resaky pâtisserie, <noise> resaky pizzeria, resaky <noise> nouille regny, regny koa zao raha sakafo tena mampiavaky an'Italie regny. <noise> <hesitation>